والله الفسحة مهمة و السفر الزول يدقش في الدنيا دي يشوف الحاصل فيها ده ، لو الوكت كويس لكن لو كان قصير الزول يحضر ليه فام يرتاح في البيت وكده.